اذا تخيلت انه اني مسافر عبر الزمن الف سنة ليوره راح اشوف طبعا الناس شلون عايشة ويعني احاول انه اتأقلم وياهم واحاول اوعيهم على الاشياء اللي مثلا هسه احنا نعرفه وهم ميعرفوها